<noise> Ebyo, byoruzoozi kubaruka obundi nabaruka nambire hendi henyiini. Ebyobulemu, nakabiroraho nko gwa'Amin gwali guli rubona. Rubona nkaba ntahikireyo nkurora nambiri tukaba tuli, ebyenju naroraga nebigwa no gamba kyahulikiraho no'kulya ebyokulya nekukulema Kabalegyo ozinduke, bakutambe olinginiya, kakutande nka'mpetere, bakutambe olimuhetezi hati akaba nabuzabuza, oyimuke kara no'tiina, to'korerwa kusanga ohetiire, nabwo ne'bakwitta, olimuhetezi. Bwogamba nka bukya olimuhetezi, bwo gamba nka yimuke kara oli mujumbiiki. Baba ne'bakutanga, kandi baitaga abantu babaitiraga omumuhanda. Nubwo abaganda, baijaga nebanyaga abantu kyokuroraho, ogwo haroho aliwobukaiso, nyine bababa bamunyagire bamutwaire. Ogwo akatunga chance bamutwara. Era abaganda, abaana babwoojo babaita ga Echikungarayo Clare na halifonsiyano, ebyo nembigonza. David kunu kyangwali yarwora no'mukaziwe omunyarwanda ebyo nembyegomba kumurora na'maiso gange nka mutangatangana aka mbonekera. Ebindi ebya faayo bendikwenda omudiini, hoireho, orweyazairwe kandi herold kandi yamuhiganiza kumwita, ekyo kigyamu. Akazarwa, a bamagi bagimbira abaliisa, malaika yagambira abaliisa baija nebaseruza omwana azarilwe bamubona, bamuletera ebisembo, bamurabuka. Herold ekiniga kyamukwata hati yaija komuhiganiza kumwitta, nyina nayise bakwata omuhanda ekiro bagenda kandi haferamu abaana batayina musango. Hati awo batandika kwita abaana kutandikira ha'myaka esaatu kiro kimu.